Ndikka mi laatake koomoi andi am haami yahi fuu himbe toran laara am be hoosa footooji ba am bedon yidi haala am mi naftiran be man bo ngam mi tefa ceede.